د قانون پلي کولو کې د جنسیت معلوماتو کارولو اخلاقي اغیزې پیچلې دي او د احتمالي تعصب، تبعیض، او محرمیت سرغړونو په اړه د پام وړ اندیښنې راپورته کوي